'O ke 'anila ma kolomepia he wela we like me kakou keia he kauwela a mana'o lana wau wela apuni o keia honua nei a me keia mau 'aina a he wela 'a'ole au maopopo pehea ke 'anila i keia kau a me kela kau aku no laila 'oia paha.